<hesitation> Kô tomate am boite moka ai efa aintsika <hesitation> fô misy daty aminanjy ake misy le daty le nagnamboaragna ananjy de le daty maha lagny daty agnanjy, de io zegny ra ôhatra oe mbola tsy nosokafignô izy ai <hesitation> afaka tehirizigny akao fogna mandrapahatongavanle daty mahalany daty ananjy igny, fa ra ôhatra io kô fa sokafinô le ampiasainao <hesitation> agnanaovanao raha io ohagninao ai, de tsaratsara aminanjy ra ôtra oe vo avy sokafanô izy ai de tonga de ôhatra oe latasigny indray mandeha agny i jiaby, karanjagny.